Aga manfaatna sabungnge ero sabungnge engka tellu jenisna pertama sabung ipake cemme kedua sabung ipake mabbissa penne ketellu sabung ipake massessaq beda-beda kegunaanna iye sabungnge iye pertama sabung ipake cemme baraq mapaccing alalewe kedua sabung ipake mabbissa penne baraq mapaccing pennewe ketellu sabung ipake massessaq baraq mapaccing wajaju iye sessaq e